وساتي. خو د ټولنې نظم لپاره ځینې حدود هم ضروري دي. قانون باید د زیان رسونې مخه ونیسي. د بیان، جامو او ژوند طرز کې ازادي مهمه ده. خو که یو شخص بل ته ضرر رسوي، حکومت باید - بايد مداخله وکړي تعلیم، اخلاق او قانون د چلند لارښودونه کوی